कपाल धुनाइ लागि विभिन्न सामान प्रयोग अद्दा छौँ । जस्तै साबुन, स्याम्पु, सोडा, लगायत अरु रिठ्ठा हम्रा गाउँघरतिर हुने वाउँछि केही जडिबुटी वाउँछि अँ कहिलेकाहीँ त छाईँ महि दहीले पनि मुन्टो धुना छन् । केइकी मुन्टाइना भएका ती फोहोर चिजहरु सफा होउन चायापोतो सब हटोस भन्ने सबैको चाहना हुनोछ । तर, अब मुख्यअरिकन अँ सबैले प्रयोग अद्दे भनेको साबुन र स्याम्पु हो । स्याम्पु अझ मुन्टा धुनाइ लागि अथवा कप्पाल धुनाइ लागि त साबुन भन्ना मुन् स्याम्पु बढी प्रयोग अद्दा छन् । तेइ भएर स्याम्पुले प्रयोग अद्देबेला चाइ के हुन्छ भन्दाखेरी अँ स्याम्पु प्रयोग अरिसकेपछि चाइ स्याम्पुले अँ कप्पाललाई चिल्लो बनाउँछ । सिल्की बनाइ राख्तोछ । तेइ भएर मुन्टो अँ एकदम हार्ड् कपाल भया मान्छेका त स्याम्पु लाउने अरे भने नरम अद्दो छ । स्याम्पुले चाइ मान्छेलाई झन् हेण्डसम् बनाइदिनो छ के कप्पाल चिल्ला हुना छन् त । वाउँछि तेइअरिकन त्यो कप्पाल चाइ सिल्की हुन्छ । मुन्टाइना भया चाया पोतो पन स्याम्पुले हटाउने काम अद्दोछ । यो स्याम्पु चाइ अब जसोतसो स्याम्पु लाय भनेत काम अद्दइन । अलिकता जो ब्राण्डेड कम्पनीका हुन् तनी स्याम्पु प्रयोग अर्या भने चाइ थोक्काइ कम हुनोछ । वाउँछि ती चाइ राम्णो हुनोछ । अँ ति स्याम्पु प्रयोग अद्दो पड्डोछ । जसातसा स्याम्पु चाइ हम्ले प्रयोग अद्दो हुनैनन ।